تقريبا عندي <hesitation> ثلاثين زوج من الأحذية، وكمان عندي تقريبا <hesitation> خمستاشر قبعة، نظاراتي الشمسية ع- عاد كثير يعني ممكن مية وألا ميتين نظارة شمسية لإن عددها كتير مرة يعني، بس هاد هي.